Passport hinkhe kaisa niji ni ID card tei fatar hasteo thangnani documnet. Passport tongkhe kubun ni hasteo visa swlamwui thangwui mano. Phiaba aboni swkang aa haste ni embaasy o thangwui ba online visa ni dorkhasto joma ma rwnai. O visa mankhai se aa hasteo thangwui manani. Thangmani ulo bo passport belai no kaam o nango. Buini haste o habwuifru tei nonkhorfru o passport no funukna nango. Buini hasteo gurugwui tongfru bo o passport no logi o ma toni o. O passport bai no manwui painani raang karinani ticket khainani tei mobile sim karina bagwui nango.